شوف باه تشري طونوبيل زينه شوف لازمك أول حاجه تقلب الموتور، تسمع الرنه تاع الموتور تسمعو، وتروح تجربو تضرب به تجربه، وهادي واحده، الثانيه ما كانش تديها لميكانيسيا، واحد ميكانيسيا تاع ثقه تديهالو، وتديها لاطولي يشوف لك لا طول، أما المهم بالنسبة ليا أنا واحد من الناس نشوفو خاص الى ما كنتش، إلا كنت كاش لازملك تركز على الموتور ، لا طول حادشي شوي ما تعودش فيها ضربات كبار في لاطول.